Emi yiɗi caawori ma dow wonde huunde nde nafu, gam a anndi an neɗɗojo am wonta ɗon, mi suuɗe tati, dembu walaa ƴewnuɗo yam, walaa nodduɗo yam, walaa turaniɗo yam pata kiyol, jotta ka noomi waɗata.